<noise> Sɛ mepɛ dɛ motwa mfonyin na motwa ne yie a. Mɛma nyimpa no a morotwa no mfonyin no egyina tsentsendo anaa mbrɛ osi ɔpɛ dɛ ogyina biara a. Na sɛ no kɔn akyea anaa ne nyimpadua no ho beebiara akyea. Mɔhwɛ na mesiesie n'. Sɛ n'atar anaa ne biribi a ɔreba mu n' nnyɛ bea a ɔwɔ dɛ ɔda n' na ɔda no a, mɔhwɛ na mesiesie nyinaa ansaana oegyina hɔ yie na metwa no mfonyin ma menya mo mfonyin a mepɛ.